Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila, torumen, wandu moi, gum <noise> dumoi, rap, kunung parau, bat, bemei, boila, torumen, wandumoi, gum dumoi, <noise> rap, kunung, parau, bat, bemli, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, <noise> rap, kunung, parau, bat, bemai, boila torumen, wandumoi, gum. <noise> Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. <noise> Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, <noise> boila torument, wandumai, gum. <noise> Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torument, wandumoi, gum. <noise> Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. <noise> Dumoi, rap, kunung, paran, bat, bemei boila torument, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemoi, boila torumen, wandumoi gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat. Bemei, boila, torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. <noise> kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, baila. Torumen, wanɗumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumai, rap Kunung, parau, bat, bemei, boila, torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wadumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila Torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. umoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum. Dumoi, rap, kunung, parau, bat, bemei, boila torumen, wandumoi, gum.